إنك باش نخمم بين مختار بنضعف المال أو ضعف العمر نتصور ضعف المال هكيكه كنستخدمها أكثر باش نستمتع في الحياة اللي أنا عايشتها مع عائلتي ومع الناس اللي نحبهم أكثر أما ضعف العمر ما نجمش نعرف أول حاجة مش عارفة قداش عمري باش نعيش ما نحبش نعيش من غير عائلتي.